Indi rafig bidor bilga inda hel, jilda chat ilga inda hel, amma me biʼerfal kaifiyya al bitaba dugo bilga hel da, ha ana bansaha bekan kulliyom fajir kan gamma da isawwi riyada kan jari kan birfa sguqul ke ma tagil bilen shiya-shiya bas ibda, alyom kan jara sha bikan hana ma baʼid bilen ambakir izid buʼuda ambukura, haw asshuqul da ya iwaggifa istami beyya.